Au ahik jus pao no au alelak tatao jus pao. Cara tatao jus pao ia save na kakee pao a, tao makalulutuk pao, tao tamba tua na su fa, lo pao manaklulutuk, boema tao tamba oe es batu fa, boema tao lok daleo ni nu ndasu.